Sanırım 1968'e falan gitmek isterdim. Woodstock'a gitmek isterdim mesela. O hareketin içinde olmak isterdim. Hippi olmak isterdim. Ne güzel günlerdi.